Бале, мумкин аст бо оромиву қаноатмандӣ зиндагии пурра дошт, ҳатто агар орзу амалӣ нашавад. Орзуҳо раҳнамоӣ мекунанд, вале хушбахтӣ танҳо дар натиҷа нест. Муҳим он аст, ки инсон зиндагиро бо маъно, муҳаббат ва эҳсоси шукргузорӣ гузаронад. Ҳар рӯз метавонад худ як орзу бошад, агар бо дил зиндагӣ кунем.